کچے کھانے کی اچھی خاصیت کیا ہے بولے تو کچھ کچے کھانے رہتے، جیسے کہ مچھیاں مچھیاں، چائنیز لوگاں کچے کھاتے، تو کچھ کچھ اچھے رہتے کچے کھا سکتے، لیکن مچھیاں مچھیاں کچے کھائے بولے تو کبھی کبار انفیکشن ہو جاتا، پیٹ خراب ہو جاتا، بہت بڑے بڑے چیزاں ہو سکتے اپنے ساتھ کچھ کچھ بھاجیاں کچے کھائے بولے تو آنکو لگتے، اس سے بہت اچھا ہوتا لیکن کچھ بھاجیاں ایسا رہتے جو پکا لینے کے بعد میں زیادہ اچھے رہتے جیسے کہ گاجر بولے تو، اسے پکا لی تو اس میں ایک کیمیکل کیروٹین بولتے، وہ جگ جاتا، اور وہ آنکو اور اچھے سے لگتا اور ہری پتے جیسے کہ پالک بولو، اسے ذرا سا تو پکا لینا پڑتا، کائیں کوں اس میں فائبر وغیرہ رہتے، اور اس میں کلورو فِل وغیرہ رہتا ذرا سا پکا لینے کے بعد وہ ہلکا ہلکا نرم ہو جاتا، جس کے وجہ سے اچھا سا ہمارا پیٹ میں جا کو